Ny ataoko voalohany raha nahazo loteria ah, de antsoiko daholo ny namako rehetra rehetra de <hesitation> mikarakara sakafo ao an-trano izay ah, ataonay daholo izay sakafo eritreretinay rehetra tonga ao an-tsaina satria ny vola azo avy amin'ny makarakara matetika mivoaka amin'ny kilôdôka izany hoe ny vola azo amin'ny loteria de mety tsy ahatsangana n'inona n'inona.